والله لو رجعت الف عمام لورا بدي نشوف الناس كيف كانت تعيش جبل الحاجات الموجودة اليوم والتكنولوجيا كيف كان يومهم يمشي كيف كانوا يزرعون كيف كانوا يصنعون كيف كانت بيوتهم <hesitation> كيف كانوا يجضون يومهم من غير موبايلات من غير كل هالاشيا بدي نحكيلهم عن اللي ممكن يشوفوه بكرا اللي هو يومنا هذا ولكن بخاف <hesitation> ما يصدجوني.